Anadwo dakor bi, dwontownyi bi tsee dɛ ndze bi rotow ndwom wͻ kwaa mu, na ͻyɛɛ no nwanwa ntsi ͻyɛɛ dɛ obedzi ndze n'ekyir na ͻaakͻhwɛ nyimpakor. Odur hͻ no na ͻyɛ abofraba ketseketse bi nna ͻrotow ndwom, na ͻyɛɛ no nwanwa. Na ͻbɛɛn no na obisaa no dɛ, "Abofraba, na ifi hen na abɛtsena ha dɛ yi a erotow ndwom dɛm ber yi?" Obisaa no dɛm asɛm no na abofraba no hwɛɛ n'enyim na ͻyewee fii hͻ. Afei ͻdze mbirika dzenndzen dze kͻr fie. Odur fie no, nna obue n'ano a, ͻtow ndwom a, ͻtow ndwom kyɛn dɛ mbrɛ na ͻtow ndwom dadaw no.